Takanoloji salaaki no ngiata fuf, joo, ngam joni na sella kawai ba kotooye takanologi naati, taati ko ɗume boo ɗo e duɓi saɗɗa ngaroɗi.